हात्तिको मुख्य अंग भन्या सुँण हो । सुँण नभइकन हात्तिले आफूलाई चाहिने चिज केही पन अद्द सक्तैन । हात्तिले आफूगिलाई चाहिने खाना, पानी, झिक्कै काम चाहि सुँणबट अद्दो छ । सुणले कसरी अद्दो छ भने खाना खानो पणेपछि आफूले राख्या समान अथवा काँइलाई राख्या खाना छ भने त्यो सुँणले मुखको सुँणका दूलो हुन्छ । सुँणले उही दूलामी समाइबट मुखइनो हाल्लो छ । वाउँछि उल्ले काई घाँस अथवा केइ खानाइ लागि फलफूल अँ र अन्य खानाका पदार्थ छन् अथवा नखाने पदार्थ छन् भने सुँण प्रयोग अद्दो छ । तेसरी पानी पनि सुँणले खानो छ । सुँणमी पानी लेइबठ मुखैनो हाल्ले काम लेइ सुणले अद्दो छ । एकैचोटी झिक्कै पानी ल्याउनो छ तैको सुँण चाहीँ । अँ तसैअरि हण धुनाइ लागि पनि आफ्नो शरिर नुहाउनाइ लागि पन अँ सुँणै प्रयोग अद्दो छ । सुँणले स्वाईँ आफ्ना शरिरमी पछाणिपट्टी पानी अँ हुनो छ । तसैअरि हात्तिले स्स् सुँङदे काम पनि अद्दो छ तेइ सुँणले । सुँणले सुमेपछि यो आफूलाई चाहिने चिज होकी होइन भनिबट सुमिबट पत्ता लाउनो छ सुँणले । तेसै अरि केइ भारीसारी उचाउनो पण्या छ भनेपनि सुँण प्रयोग अद्दो छ । वाउँछि अँ त्यो भारी पछाणि पिठीमी राख्ताइ अथवा पछाणि फाल्लाइ लागि अथवा ओणोपुँणो फाल्लाई लागि अथवा निगाल्लाई लागि सुँण प्रयोग अद्दो छ । तेसैअरिबट उन्ने सुँणले आफ्नो सुरक्षा पन अद्दो छ ।